الشخصية السعودية التاريخية هي اللي أعجبت بها هي الملك عبدالعزيز ال سعود، قاد المملكة في أوقات صعبة، وكان عنده رؤية واضحة لتوحيد البلاد وبناء الدولة، شجاعته وحكمتة تساعد قي تأسيس السعودية الحديثة، وهذا الشيء.